Ouriri. Oimwe, ombari. Ondatu. Oine. Ondano. Ohamboumwe. Ohambombari. Ohambondatu. Omuvyu. Omurongo. Omurongo naimwe. Omurongo nambari, omurongo nandatu. Omurongo naine. Omurongo nandano. Omurongo nahamboumwe, omurongo nahambombari. Omurongo nahambondatu. Omurongo namuvyu. Omirongo vivari. Omirongo vivari naimwe, omirongo vivari nambari, omirongo vivari nadatu. Omirongo vivari naine. Omirongo vivari nandano. Omirongo vivari nahamboumwe, omirongo vivari nahambombari, omirongo vivari nahambondatu. Omirongo vivari namuvju. Omirongo vitatu, omirongo vitatu naimwe. Omirongo vitatu nambambari, omirongo vitatu nandatu, omirongo vitatu naine. Omirongo vitatu nandano. Omirongo vitano nahamboumwe. Omirongo vitatu nahambombari. Omirongo vitatu nahambondatu. Omirongo vitatu namuvju. Omirongo vine. Omirongo vine naimwe, omirongo vine nambari. Omirongo vine ndatu. Omirongo vine naine. Omirongo vine nandano, omirongo vine nahamboumwe. Omirongo vine nahambombari. Omirongo vine nahambondatu, omirongo vine namuvyu, omirongo vitano, omirongo vitano naimwe, omirongo vitano nambari, omirongo vitano nandatu. Omirongo vitano naine. Omirongo vitano nandano, omirongo vitano nahamboumwe, omirongo vitano nahambombari. Omirongo vitano nahambondatu. Omirongo vitano namuvju. Omirongo hamboumwe. Omirongo hamboumwe naimwe, omirongo hamboumwe nambari. Omirongo hamboumwe nandatu. Omirongo hamboumwe naine. Omirongo hamboumwe nandano, omirongo namboumwe nahamboumwe. Omirongo hamboumwe nahambombari. Omirongo hamboumwe nahambondandatu, omirongo hamboumwe namuvju, omirongo hambombari, omirongo hambombari naimwe. Omirongo hambombari nambari. Omirongo hambombari nandatu. Omirongo hambombari naine. Omirongo hambombari nandano. Omirongo hambombari nahamboumwe. Omirongo hambombari nahambombari. Omirongo hambombari nahambondatu. Omirongo hambombari namuvju. Omirongo hambondatu. Omirongo hambondatu naimwe. Omirongo hambondatu nambari. Omirongo hambondatu nandatu. Omirongo hambondatu naine. Omirongo hambondatu nandano. Omirongo hambondatu nahamboumwe. Omirongo hambondatu nahambombari. Omirongo hambondatu nahambondatu. Omirongo hambondatu namuvju, omirongo muvju. Omirongo muvju naimwe. Omirongo muvju nambari. Omirongo muvju nandatu. Omirongo muvju naine. Omirongo muvju nandano. Omirongo muvju nahamboumwe. Omirongo muvju nahambombari, omirongo muvju nahambondatu. Omirongo muvju namuvju, esere.